E fomba fanapahako e vazakohoko mba sy haparatry anazy sy tapako ambany be, sady sy mapiasa lamy aho fa tena coupe ongle mihisy gn'ampesaiko, de somary alefako ambonimbony ery izy, fa sy tonga da tapa aisy ambany be fa lasa maratry manko raha ambany be ery.